Dish washer ko udeshya baartan dhone ko kam aasaan aur teej banano hay. Yah machine baartan par lage gandage tel aur daav ko svachchhalit roop se dhokar saaph karate hain. Dish washer mein garm paanee aur sarph ya detergent ka upayog hoto hain. Jo bartanon ko svachchh aur bina kisee mehanat ke saaph kar dete hain. Ithi smay pani ki bchat hoat hay.